जीपीएस क्या है? आजकल तो सभी के फोन में आ गया है। जीपीएस का मुख्य काम है सही जानकारी सही समय पर देना और किसी भी चीज का सही डेटा प्रदान करना।